<noise> مرة <hesitation> حلمت حلم غريب عن موقف بعدها بيوم صار <hesitation> صار موقف تاني مش نفس الموقف اللي بالحلم حسيت كأنى <hesitation> ديجافو.